Ny fomba mba ampatagna ny pomme de terre dia alegna izy avy am-potiny igny sasana tsara bé zegny vo alefa amin tany tsy mandomando zany hoe tany megna tsara, ato amin'ny tany miavaka izany hoe tany megna megna, amize tsy aratra satria manko - satria dia ny pomme de terre dia anisany ra reka mora maratra izy ko aminy tany mandomando de alefa agny amin'ny tany tsy legnalegna zegny anisany mampatagna izy mbô tsy haratra.